alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík var sett hér í Háskólabíói fyrir rúmri klukkustund hátíðarinnar í ár er

fullri lengd en hann vakti mikla athygli fyrir nokkrum árum fyrir stuttmyndina

fjallar um feðga sem reyna að lappa upp á laskað samband með því að ferðast með jarðneskar leifar

eiginkonu sinnar og móður frá Bandaríkjunum á heimaslóðir hennar á Írlandi Elfar segir söguna vera mjög persónulega fyrir sig ég kem sjálfur frá mjög óhefðbundnu fjölskyldumynstri og átti ekki í þessu föður og sonar sambandi

ég að skoða það þeim meginn frá og hins vegar á ég fjögur börn sjálfur þar af þrjá syni og er að skoða það þeim meginn frá og það var það sem dró mig að

þessari sögu þetta svokallaða á góðrí íslensku

föður og sonar samband með hlutverk feðganna fara þeir Logan Lerman og John en sá síðarnefndi er viðstaddur frumsýninguna hawkes hefur fest sig í sessi sem einn traustast

nú um mundir og lék í mynd Baltasars Kormáks Everest um árið ég ég fann það svona eftir tvo þrjá daga þá kom þetta brekthrough sem leikstjóri og leikari þurfa og ég fann að við værum í

við horfðum á verkið á mjög svipaðan hátt þurftum að finna þennan samnefnara og og hvar við sætum skapfarslega saman það gerðist eins og ég segi á þriðja degi og það var mjög gott og ljúft eftir það ég fékk fékk að vinna með John heitnum

ég held að það hafi verið meira þegar ég átti að fara að leikstýra fyrstu senunni þar

þar

ég bara vinstri fótinn fram fyrir hægri og hægri

fram fyrir vinstri en svo var hann svo yndisleg manneskja eins og John nafni hans auðvelt fyrir og þegar leikarar skilja og skynja verkið

og að þú ert

gera það sem þú ert að gera af fullum heilindum þá skapast andrúmsloft sem er mjög náttúrulegt og gott

í kvikmyndagerðinni var óvenjuleg en hann var forstjóri

þegar ég var yngri þá var ég í og leiklist og ég held það hafi blundað í mér að ætla að fara í leiklistarskólann en á þeim tíma kaus ég með höfðinu að fara í annars konar nám og annars konar starf stjórnun og annað en þegar ég steig út úr því tvö þúsund og fimm

þá ákvað ég að kjósa með hjartanu og vinir mínir sögðu

sem var alveg rétt hjá þeim þannig ég bara fylgdi minni sannfæringu fór í kvikmyndaskóla á gamals aldri

upp úr því og hægt og rólega myndast einhvers konar þekking sem maður getur byggt á ég byrjaði í sem var

náttúrleg leiði inn fyrir mig en markmiðið var alltaf að fara í í skrifa og leikstjórn

frá næsta verkefni sem þú ert að

það er íslensk mynd sumarljós og svo kemur nóttin eftir bók Jóns Kalmans Stefánssonar ár þetta er auðvitað yndisleg bók eftir

höfund þannig það verður mikil og spennandi áskorun að takast á við það en Kvikmyndamiðstöð styrkti hana til til þess að fara í tökur um mitt næsta ár þú ert fluttur heim aftur eftir langa fjarveru ætlarðu að búa hér áfram ætlaru að gera íslenskar kvikmyndir eða viltu koma það er verkefnið sem sem ræður já við ætlum að búa hér og við fluttum hingað með með yngsta barnið okkar hinir eru farnir að heiman og ætlum að vera með okkar búsetu hér og svo getur maður í raun og veru ferðast hvert sem er og eins og ég segi verkefnið ræður

og veru ferðast hvert sem er og eins og ég segi verkefnið ræður